siwaakiwol labbungo nyi'e. do mari leggal juddum je goddo jogata. be do wata nyebbam woggugo nyi'e ngam be wogga be itta champe ha hunduko goddo.